اول شي تصنفها تصنفها حسب الكتب مثلا الدينية الكتب التعليمية الكتب السياسية كتب الفقه كتب كذا صنف الكتب تجمعهن كل كل مجموعة مع التصنيف حقها يعني الكتب الدينية الكتب التعليمية في رف كتب الروايات في رف ثمن تبدأ تنظم حسب كثرة قراءتك اذا انت تقرأ كتب دينية واجد خليها جنب يدك اذا كان مثلا ما تقرأ كتب دينية تخليها في المكان البعيد كذا